په خوارکی توکو کی ډیری استمعالیدونکی مصالحو قسمونه په دی ډول دی، اول. کورکمند، دویم وچه دړیا، دریم زیره، څلورم وچ پیاز، پنځم د وچو رومیانو پاوډر. د دی مصالحو د استعمال سره د خوراکی توکو هم خوند خه کیږی او هم رنک، د مصالحو استعمال مونږ ته د خپلو مشرانو نه را پاتی ده، او د همدی مصالحو د برکته زمونږ جواړه خاص نوم لری، مونږ چی په هر ځای کی یو په خپلو خوړو کیی مصالحی ضرور کاروو تر سو د خپلو خوړو خوند ترلاسه کړو